ഭേതേ വേതേ വിദവദ രേപ്തിലേസ് ഓന്ധോ ഐതേ കേലോവ്। ജഥില്ലു പത്തി ഓന്ധോ ഹവു ഐതേ വേതേ। <hesitation> വേതേ ഹവു ലുല്ല കിന്കോബ്ര പ്യ്ഥോന് വിപ്രോന് കരേതേ। കര്തരവു ഇന്ഛ ഭുക്ക ക്രോകോദിലേസ് മോസലേഗലു ഐതേ। ല ബേതേ വേതേ ത്യ്പേസ് ഓന്ധോ ഭുക്ക ലിജര്ദ്സ് ഓന്ധോ। ഐതേ ല ബേതേ വേതേ വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ലിജര്ദ്സ് ഓന്ധോ। അമേലു തുന്ദുപദി ഹവു തുന്ദുപദി സരിസ്രുപ। ഇന്ഛ മസ്തു വരിഏതിഏസ് ഓഫ് രേപ്തിലേസ് ഓന്ധോ।